saama kpɛe lɔ, kaamba aa kɔe fiabɔ fɛjaŋjaŋ saama kpɛe, na kamae wae. Lɔŋfeŋ bɛ ma lia saama saama. Seŋnje feŋmu ŋna a lia and ŋma a lia ai to baŋ ŋ booɔ ɔɔ keŋɔ, aa tɔŋ mi tea wa. Mi tea wae bɛ, ma lia ai to baŋ ŋ boɔ kɛŋɔ. bɛma hiŋi pɛ liifi tɛ mu ŋ kaama, ŋ wa mɛ na jiiɛ mi. jiiɛ wae, na seŋje lɔŋfeŋ mɛ nu na lia. B̍ɛma jiiɛ, na miie, a ya ma wa kɛ mɛ ta keŋngɔ pɛpɛ. And mbɛ keŋgɔɔ mu gbi ma na, aa bɛ ŋ basa na. So sabu mu wa komu na jiiɛ lia pɛŋ mɛ to kuŋdɔkiima bɛ lɔŋfeŋ la mbɛ aa kɛ ŋ la. So jiiɛ tɔŋ lɔŋfeŋ wa. And aa tɔŋ fiabɔ fɛjaŋjaŋ wa.